In kaa ja ntuviji in teyu kaanyo chi jatniñuyeo chi orre nu ini xe saa te ja ma tivi in nteyu yuka ntatnao